Ídáhá ñkédé éfòk éfók mmá áñwán k’úsuùñ ùyóñó ùfókñgwéd ñtíkí yóñó ùfókñgwéd ñné ñsáñ ámí ákénùñ ákénùñ ánám <hesitation> ájém íkó ñne ámi, ámi ñkí Jémé íkó ñné ányé, ányé jém íkó ñné ámí ásé, tò tò áli mkpókó, áli mía sá áñkélisi jémíkó, ñnùkó ñnùkó ñtáñ ñsíò ùjò ñné ágwò ásé áfiófiók álimkpókó áché mé ñnáli áñwán né émó. Ákénùñ álímkpókó ùsénídé k'ùsàñ àyóñ ùfòkñgwéd ásid íwáná, ímá íwáná, iwáná, ányé kpéné, ányé ámkpókó ánúñ mkpókó ányé, ányé ámkpókó ámí mkpókó ányé, ányé gwák áfoñ ùfòkñgwed ámí, ámí n̄nùñ ñgwák ǎfóñ ùfọkñgwéd ámó, ásíd íwáná, ímá íwáná ányé kpéné before ásíd íyóñ ik’ígwó ùfók ésó ùfókñgwéd ámásóñ ùsènídé, ékéwò ñsíkídédé, ámi ñùñ ké táñ ñnó parent ámí dát ámmé wáná ániwán ùsénídé, ákénùñ íkó ábóhó ámí mmò ná n̄nùñ ñwáná ányé <hesitation> ñnsùk ñgwéd ányé éfók mkpó éfók, sikínám ná ñwáná ánwán ùsènídé ádédé ñniláká ifiré, n’sùk ñtétéyé ñnigwó, mmákùd ányé ñsùk ñtétéyé ké ñták áfóñ ámí ñké gwáhá ákémó dò.